والله كونو إنو ناس كتار ما عاوزين يكون عندهم أطفال دي بتشكل مشكلة على المجتمع، لأنو بتهددو بالانقراض إلى حد ما و بيكون الحل الوحيد عندك يا إما الهجرة يا إما بلدك حتنتهي، فأنا فاهم الخطورة من الناحية دي لكن برضو فاهم لي الشباب زيي ما بيشوفوا مستقبل وما عاوزين يجيبوا أطفال ما يقدروا يتعاملوا، معاهم ما يقدروا يربوهم، ما يقدروا يدوهم حياة كويسة ففي مشكلة حقيقية حاصلة وانا ما شايف انو الحل بس انك تقول للناس يجيبوا أطفال.